Ël cibo biologico al e pi natüral, i cuntadin ch'a fan l'agricültüra biologica a dovru pa 'd pesticidi e cuindi le verdüre e la früta a sun pi san-e